Tsy niteniteny ianao androany ah, fa maninona! Nga malahelo sa misy olana ,zarazarao izay azo zaraina ah, raha ohatra hoe misy olana teneno fa afaka <hesitation> manampy anao izay, raha ohatra mo zany safidinao mihitsy tsy te hiteny de afaka mangina ianao fa rehefa te hiteny de zay koa vonona ny hiaino anao foana.